Al a influensà la sucietà perché le meizin-e a custu care e cuindi la gent a tent a cateie perché a san che a i fa pasé, però a volte a pöl anche feie pasé 'na coza e feine sorti ün'auta